Kuia irlanda jenungavi, jeraku ïrü tëtäreta rämi, iroɨ opa arasa rupi, oïmeko aipo jae retape ou övaë araku iara, yaikua kïraIko jaereta oikova